Iyatu takdir e, engka riyaseng takdir naulle riubah engka to deq. <hesitation> Takdir deqnulle iyubah, ammatengeng. Sesana takdir e, idiq mani sappai ko lino e. Misalna, asugirettaq. Rekko tau deqkiqgaga naeloqmiq berusaha, <hesitation> akan- naulle kaya tommiq tu matuq.